Köö exin lapi ´mo juⱥⱥ’ rá’ jná’ lapi eajia ajia dse ï, jötu la ku nɇɇ ejua’ ta’ lapi e kia’ jmy ñí ejötu, ejö edse ï edse lí juó’ edse tí’ ga uɇɇ ejia’ relí juó’ ere bⱥ tá’ ere bⱥ tá’ la jïï jmóo tá’ uɇ’ i ere jmⱥⱥ ra kiä’ na lapiz, tⱥⱥ ra nɇɇ re jmⱥⱥ ra köö ji rejmⱥⱥ ra enáa’ köö ere lí juó’ re jmⱥⱥ ra kiä’ ná.